Dari katong kacil sampe tong su basar ini, beta pung mama ajar, itu poko nya kalo ada kanal piso kaa, maeng bola jato kaa, ada luka-luka kacil-kacil itu, tu biasa nya tu antua ambel langsung antua tarek daong alang-alang, itu tumbu akang dimana saja poko nya dimana ada dapa batu deng tampa bisa tampa tumbu, tumbu kas ancor akang laa langsung antua tutu di katong pung luka itu lai, tapi memang akang padis'ee aa tapi, padis itu sekejap saa barang s'puluh-s'puluh menit begitu lai padis tu akang su ilang sudah tapi, memang akang <hesitation> apa? Akang pung hasiat paleng bagus paskali daong alang-alang itu jadi, pas antua tarek akang pung daong itu, tumbu, kas ancor-ancor yang penting jang akang pung aer ada pi ini langsung antua prop di katong pung luka itu, langsong, luka itu tu sampee sabantar itu, akang su katong seng rasa kata luka kae luka-luka kacil saja too jadi, seng talalu apa? Katong seng rasa saki seng talalu lama lai, yang penting daong alang-alang tu kanal, itu langsung luka lari par setang suda itu la e langsung bae sudah itu, jadi memang. <hesitation> kebiasaan itu, dari mama biking par katong, aa ini katong biking par katong pung ana-ana s'karang lai jadi, beta skarang poko nya inti nya obat yang bali di toko-toko ni beta tar parcaya akang, entah itu mo babatu kaa, mo baringos kaa, mau luka kaa, mau kapala saki kaa, itu beta lebi pilih obat kampung, nah dengan cara yang tadi beta mama biking akang itu, itu paleeng epektif s'kali sehingga, <hesitation> sampe skarang itu kotong masi pertahankan akang, dan bagitu kalu ada tangang tapotong kaa tap ada potong-potong sayor kong ada tangang tapotong kaa itu langsong, ambe daong alang-alang itu langsung tumbu akang capat-capat laa langsung apa? <hesitation> taro akang di'e di luka itu, naa itu yakin pasti s'puluh menit akang pung padis ilang langsung luka itu kotong seng rasa akang pung luka kata ada luka lae su bae suda itu jadi memang, kebiasaan itu katong jaga akang sampe skarang deng apa? Katong mou bilang obat-obat kampung katong pung orang tua-tua dolo-dolo dong pung obat ini, akang lebi mujarap dari pada obat dokter s'karang lai karna obat dokter ini kaan orang bilang kata dia menyembuhkan itu <hesitation> apa ya?. <hesitation> lebi banya dia menyembuhkan rasa sakit saja, tapi untuk luka itu, karing paleng lama, tapi kalo orang-orang apa? <hesitation> orang-orang kotong pung orang tua-tua dolo-dolo dong tu, labe-labe bagitu tangang kanal piso kaa atao ada maeng bola kaki luka kaa itu'e dong pake suru apa? Yang lebi lebi-rusak lai tu, dorang bilang ay pi ka aer maseng, mandi aer maseng! Jadi, yang penting katong pung luka tu akang dapa aer maseng, o' itu selesai sudah itu, luka bae suda itu jadi memang, banya metode yang di katong di orang tua-tua di kampung dong'e apa? <hesitation> pake untuk <hesitation> kas obat <hesitation> luka-luka itu selaeng deng daong-daong, yang memang suda dong percaya dari dolo, kalo seng, aer maseng, naa soal aer maseng ini kan bukan cuman apa? Luka-luka luka-luka-kacil saja tapi jang, kebiasaan kotong di kampung itu, soal aer maseng ini untuk mengobati luka-luka ini, kaya misalkan katong kacil-kacil katong basunat, haa itu. <hesitation> satu-dua hari tiga hari, ampa hari, aa itu masi katong masi berharap obat dari dokter, tapi selanjutnya o' mama su langsung batarea aet capat pi mandi aer maseng! Jadi setiap sore itu poko nya page sore dimana katong ada waktu kotong mandi aer maseng, takajo lae katong pung luka-luka su sembuh samua jadi memang, metode orang tua-tua ni, beta lebe parcaya akang deng akang lebi apa? <hesitation> lebi capat untuk menyembuhkan jadi, <hesitation> untuk luka-luka ini beta kira kamong pake cara itu supaya akang lebi lebi-capat bae.